Jää e jmí’ re lɇ e da óó köö ñí töö dsoo’’ ‘mo o dsóó’ kö jo ‘mo re fⱥ’ra jö nɇ kiä’ e nɇɇ e xin martíí kie’ ta <hesitation> la dsa naá kö jö ‘mo la re dxara kö jó ‘mo jö dse náa ñí töó ñí’ <hesitation> ñí’ ‘mo jö dseli bó jö dsin dsa óó dsín dsa óó la dsal bó, kie’ xire re bógara uⱥⱥ’ jö dsa óó ga uⱥⱥ’ dsin dse óó ga iá <hesitation> iá ñó’ ‘ñéé jó ‘mo o ño’ kö to ‘mo jö, kie’ ta la dal bó jö ba jö da óó, xiro jia’ re bó jö jia’ da óó.